A Singapour any zany amin'ny ankapobeny e da mitovy aby ny fiovaovan'ny toetr'andro manera ny faritsy rehetra. ahità trôpikaly mando, mafana sy oram-be mandavatao.